איך טרעף די עסן פון מענטשן פון טשיינע, טשייניזע עסן, טרעף איך זייער אינטערעסאנט, <hesitation> איך ווייס נישט פונקטליך ווי אזוי זיי מאכן און וואס זיי לייגן אריין אבער די עסן אליין זעט אויס אינטערעסאנט און כ'האב עס- כ'האב ליב אזוי ווי די קאמבי- די צוזאמשטעל אבער כ'האב ליב מער ווי אזוי ס'זעט אויס ווי אזוי <hesitation> ס'קאסט.